Sakafo tiako zen̈y nefa raha io lafo, za baka tia ten̈a ny tia irô raha boaka andranomasin̈y àby io karà ataon'iry ka- iry ino ma fivolan̈ana izy iny e? Langosity edy e lafo nefa za ten̈a ny tia. Aviô iry kalamary e. Abôkaiô koa zen̈y, mihinana irô pijà aharaka fry de mera àby io koa zen̈y tiako.